Raha misy namako zao enga aminah amin'ny herinandro ambony a de raha zakaiko aminanjy hoe amina resaka lamba tony a de mizaka zah hoe ataovy lamba mangasisiaka fa aminay aty hany ka mafana be de sode gene anao avakeo fa aty mafana de lamba tsotsotra foagna atao sady lamba mevamevana.